شكرا على الفرصة، نبغي نقلكم بلي عندي التجربة والحماس الكافي باش نساهم في التطور ديال الفريق وكنآمن بأنني نقدر نكون إضفة كبيرة ومتميزة لهد الشركة لي كنعرفا كتخدم بالجودة والابداع.